Nongo arre ga izeg, arre ga adon onne, arre ga ibin. Eseseme. Egono ibin ezɨba nongo asem, egono ibin agagara ye efu nongo asem, agomo ana ato adon onne Egbeghe jara egbe ghe ye eje edomo ga onne. Ntak domo ga ovovom nwe dudu ebi evivi adon onne me ere le ga immi. Ma oven ye ebanga dong wa onene, adon onne, uso onne asɨnge ukọnge anyi mo are se ufu ukpie. Se obazi enyi efa ma evovoi, ma egogoro, ye wawe unons ugwo utu ma no. Ga eje onne beng, ye ere eru ure ga imi etogbo, bens oven onne eworo enyi urom awe beng urom awo ne nonge ejeje nongo arre ga ugom uwani ipa uju urebe uzot, ugomoni ukpuga uzot ufu eto gbo. Uboni uko dong. Wa aja adet ma ane ato adon onne ma aye. Eyono ye uto be uii, nonso alepo kpong aii ga akong. Egino ye nto be una, nongo akpokpons ans ga akong. Adet ma aye. Adon onne egwu ga ekpo adon onne ye wawo umae adet maaye ga eje ẹmara eru ure. Adon ọnne uromo a awọ, iyẹnẹ yẹ ere ma aye adon ọnnẹ ere ma ayẹ ugọmọ ọvẹnẹ ufu wa aja adẹt ma ayẹ. Adọ ọnnẹ yẹ awa ẹgọt ayẹnẹ ọvẹn ọnnẹ agọmọ afẹnẹ dọng eru ure. Eje nwẹ adon ọnnẹ me ere yẹ ga imi adɨma, adẹt abo agọbe inuk ugom arọ are o! fu nọngo afọ ayẹnẹ ọven ye ere ma nama! fu nongọ afa adẹt ma nam fu nongi afa adiri ọbazi. Nyi no̱ngo̱ ọbazi idọm, <noise> yere ọbazi ereme ni ma nam, ọbazi ekanaa nini. Ado̱n onne beng wa wawọ wang uwa ake̱ dong anwed, ọbazi e̱nuie e̱tu, egbɨno etu, udomo do̱ng anwed, ma adet ma wawo̱ nwe̱. Ma adoro asom anḍ fut nongo, afa adot yene yam uti angani dong nwed, emo anyimọ ni obazi egbino etu emi mọ usang udomo do̱ng nwed beng adon onne beng wa wawo ufianga odom. ufianga odom agagare ure ol akam, mem, nfiangani no̱ngo̱ ọdom ol emo adanini ga odom. Eje nwe emo ma adet, ma ana adon onne, ma abo asom are tu nongo ata adet ma nam. Adon onne ekoi mọ ubo ye ure wo inam, wakam ọbazi ekananini, ọbazi egbino ni ẹtumo! Nne je ginang akong ntiangani odom agagara, ndomoni adom doma ye ẹgbani ofe nsana ndoro ye nne ee emo akpenini u kpuza ofe. Arre ga adon onne domo ga eje ga ọvọvọm dudu eje esa. Ebi ga ujiji ma ago goi meni ntak osom we ure ga adon onne ye eyena ovavai asom ga ọgọwo are arre ga inna, duk, ashi no̱ro̱ be iri igogoi neeni ntak enop. Emann ere aye egogoi anweni ugogoi ma ipe e esar. Wa, ma agogoi neni, iri isogoi nereni, wa ọbazi ugogoi ware uta. Ashi sẹ iri isogoi nereni sa etu ye igono ntak igogoi nereni je, iri ida oven swud ife ọbazi.